افضل ليلة وحدة في فندق فخم لان انا يعني مو من هواة التخييم وانا بعد يعني شخص هوم بدي يعني دايما احب الأماكن المغلقة والفنادق وانه يعني اقعد في البيت وهالامور يعني